ඔබ අද නිහඬයි. ඇයි ඒ <hesitation> ඇත්තටම මට <hesitation> හේතුව කියන්න පුලුවන්නම් විතරක් <hesitation> මාත් එකේ හේතුව කියන්න. මොකද <hesitation> මට ඒකට ඔබට උත්තරයක් හොයලා දෙන්න උදව් කරන්න පුළුවන් වේවි. හැබැයි ඔබ හිතනවා නම් <hesitation> නිහඬව ඉන්න එකෙන් ඔබේ හිතට සහනයක් ලැබෙනවා කියල <hesitation> ඇත්තටම එහෙම හිටියත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඔබ පීඩාවෙන් තනිවම විඳවන එක <hesitation> මගේ හිතට අමාරුයි. ඒ නිසා <hesitation> ඔබට ඕනම ප්‍රශ්නයක් <hesitation> ඕනෙම වේදනාවක් <hesitation> ඕනම දුකක් <hesitation> මාත් එක්ක බෙදාගන්න පුළුවන්. මොකද හැමදේම තනියම සමහරවිට අපිට දරාගන්න අමාරුයි. <noise> අපි කොච්චර හිතුවත් <hesitation> අපිට ඒකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් කියල <hesitation> <noise> අපිට බැරි වෙන තැනක් එනවා. ඉතින් මම කැමතියි ඔබට ඒකට උදව් කරන්න. ඇත්තටම ඔබ <noise> හොඳ නිහඬව ඉන්න එකෙන් මට ලොකු වෙනසක් තේරෙනවා. මොකද වෙනදට ඔබ <hesitation> ඉතාම විනෝදෙන් <hesitation> <noise> කෑ ගහලා ඒ වගේම හිනා වෙලා ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් අද මේ නිහඬ බව නම් ඇත්තටම අමුතුයි. අද ඔබට රැකියාවේ ප්‍රශ්නයක් වුණාද <hesitation> එහෙම නැත්නම් කවුරුන් හෝ ඔබේ හිත රිද්දුවා ද <hesitation> ඔබ කැමති වෙලාවක් අරගෙන <noise> ඔබට හිතෙන වෙලාවක මට පුළුවන් නම් විතරක් කියන්න.